Чангкашак як дастгоҳи хеле фоиданок аст, ки ба мо барои нигоҳ доштани тозагии хона кӯмак мекунад. Дар дохили чангкашак як муҳаррики хурд ҷойгир аст. Вақте ки он ба кор медарояд, ҳаворо сахт мекашад. Вақте ҳаво ба дохили чангкашак медарояд, бо худ чанг, порча ва дигар партовҳои худро низ мебарад.